Agar men yelkanli qayiqda okeanni yolg'iz o'zim kesib o'tishim kerak bo'lsa, <hesitation> bu safarga judayam qalin kiyimlarimni, etiklarimni, bosh kiyimlarimni, suv o'tkazmaydigan kiyimlarni olib, va kerakli <hesitation> qurollarni, asboblarni olib tayyorlangan bo'lardim.